Saatuuji nii ɓe ngondumi ɓe kañun en kumpititta kan huunde. Saatuuji du reeso soosiongaaji ɗii du, ɗii ɗiɗi nii neɗɗo ɓuri humpitoraade e hedde kibaaruuji. Kaa jonnoo, arannde so a ƴeewi wordaanonon.